Rice arukarei, rice arukaguoi munare ama noko ee buinige rice ee munare noke five die an-arukogigui noke lopa tue arukarei, egu noko kirisi rice, rice kilising etaguene, egu namba three prine peguine aa oil riere, egu namba four ee rice koinuru ere, boil rice tontokamoi, poll rice apakaguoi so rice nomaku poupa metals or fourplay munare arukogiguo buinuge, toi egu noikeino onogosi, ia ureita, ia lopa tue arukarei, mokai rice tue arukeguine egu tee ureita tee rice toi temterui ege opoge, rice temterugu egu toi ako rice rigiro oo rice two cups or three cups egu toi ako gene sosopeni porukiruegu piro tugere ako tuu kotoipiro, egu kotoipiro sisiraugu ako rice toi upei, upiro, upiro, kilining esiro egu ret pogomma au mokoporogu, egu toi nagai ako tegu pasiro egu nagai ako tuu mugu pa kotoipiro. Egu ako rice roto kotoi pegu taa clear para aa tuu melagu, egu pipia tounoke teu moi ee arukei egu ako rice egu toi skell pee taa tuu nke maki toi ogii ia kuraugo tee tapino toi lei, ako rice makim pemmoi ako tuu, tuu paa tagu moi maki rice, ako rice, rice kuu porukegu itupa kuporukegu ako gere rice ak oke itupa tukoro topiro meru toi logoipiro egu ako makipiro egu ako rice nagai ako tuu ako rice nke meru tapine ako itupa kopiro peine egu toi ako rice korokaramige toi ako tuu simoto tapine toi egu porukoipegu rice egu toi mani kuraui. Tuu ama noko porukoipegu ako rice egu toi ruu, tuu lanlaru tei toutou mani kuarasi lei. Toi tuu teumoi lei, ok ako rice egu maki piro, maki piro egu mani apakiro egu toi piro egu taa oguai orutei. Oguai orusiro, oguai tepaigu ei otu, tee kui temterugu taa oguai orusiro egu toi ako rice, rice egu koguo topei, koguo tope gu nomaku taa oguai mani un-urugoromo taa nomaku twenty, two, twenty or twenty mins toi loguro ako rice kuragui or taa rice egu kuraugu egu toi egu. Egu mm kunkuraugu ako rice ogino, rice tuu boil eenu mo tuu kagagui, egu ako rice egu toi ako oguai toi pikiopoipegu egu toi lopa akoi pogomma heat, pogomma lakapai, lakapai toi ako oke rice toi mani kuara topugu egu toi ako rice, egu, egu, egu, egu, egu, egu ako rice kuraui. Kuraugu egu toi nkiro ama egu toi sipoioto pei ako sosopenii amo egu toi siporotopei egu toi peresiere porukiro egu sepim esiro egu oipei ako taamunare noke rice lopa tuu ere arukeguine egu namba two or taa keitakonke ia kilisi rice iia, ia rice ia egu kuruminkoi pimoi egu ako rice egu toi sosope miere porukiro ureita egu tege tuntugu, egu toi taa muo kigipei, muo tagapasi nagai, nagai nomoku nagai, full one, or toi ogui sinto kics ama ekenua eruro taa full one, ako muo lopa turugetoi kigipei. Ogino kisi lopa kuago toi kissing etosi amo nagai lopa half, akoi nopere aa nopere toi kigipiro egu piro ako oke pogomma oke logoipiro moke tainai logiro egu ako tuu egu poru koipiro ako uu rice rasige, egu mitei, mitegu ako nogu ureitaapakeine toi egu meruei. Or lopa ureita aiko kilisi rice, oke chris, ako lasi milk touno pomporukoipei, ia mnke milk, ako rice tee ureita upei, upiro toi cleaning piro egu taa, taa clean pua tuntugu, ako muo kigipiro eguako kurumin toipei. Mitoipiro egu toi, mitoipei ako nogu ureita nke tagere maki rice kopiropo maki peinogu nagai taa ako maki rogiro aiko gere rice korokaramige ako tuu, ako rice kopiro peine egu ako tuu egu toi balance erui, rice oiro oke tuu aa oke meru noikei ere toi pesi rice nke meru egu tuu nke meru noikei siropogu ako rice toi mani kuraui, ok ia rice amo egu, egu chris rice temmo rasiro egu tee oguai gere porukiro, oguaiere, esui egu arukei. An-arukegu amo taa, ako taa akonogu ureitanke taa nomaku twenty two minutes toi logugu egu kuraui, toi kunkuraugu ako. Egu ako oguai toi nno kuago piki opoipeigu, egu lopa laka pai egu ako rice mani kuaratopui kuara topugu amo tata ako rice kuraugu amo tata rogiro egu. Sepim esiro oi pem tenko loikene or family nee okay egu ia oke prik rice, namba three, namba three egu taa rice prine pegueine or ia rice parainpeguine egu taa cooking oil linko or ia cooking oil store au toi pumpei. Nomakuga entano ako two hundred fifty ml nomake four kina aa aiko cooking oil noikei egu ia prite rice egu toi ako, ako tenogu ureitanke, rice toi ureita tuu ee arukei, tuu ee arukiro, arukiro mamakotopei. Ako rice egu mamakasi tuntugu egu toi, egu toi prine pei. Prine piro amo taa egu mm ako oil poru koipiro egu toi nagai ako nko oil lougai pemperekugu piro taa prite rice ei egu oruro ogo tee oke porukoipegui aa in-chris nsi or aike noke nagai sassage or sossage or nagai ee oke turip nagai bean poru kiro ako nko prine pegu ako rice mau temmo kurapasi tuituine lopa ako aike prine porogu kuraugu, kuraugu egu toi kuraugu amo tata egu toi sepim esiro egu egu, egu tata egu peretere sepim egu oipemgui, okay egu taa namba, namba, namba four noke aa munare rice an-arukogi moi aa ege buinige ee poll rice tontokamoi, poll rice tee aike moo nke gere nkoinuru, koinuru an-apakamoi or iko rice ee egu mugomoto. Ee rice ee kogigu pa tuntugu, kogigupa tuntugu ako gere oke nke pomporukamoi moo nke koinuru so ureita ako loi rice poll komparei ouro ako loi ureita toi iko oke kompakakui, iko oke coconut nke muo nke oke kigite, iko kigite, kigite nogu apagasi aike kigite tontokamoi oke container lopa monke koi nuru wearing eetamoi egu tee toi agii mne tee tapino ko aru karei ioiomui. Oginogo mne hundred, amo tee hundredpla toi tee oke apakei iko kigite nogu apagasi rice, rice took poipimoi mm, oginogo lopa fifty, egu tee fiftypla oke toi apakei poll, poll or kigik, iko ureita egu ako moo toi piro, moo ako lirogupa monke koinuru lilogupa ligiro toi taa loi noke or tee ureita piro kuenino tokisiro, tokisiro egu, egu rukoto piro logiro egu tee aigou makiro piro egu ako pogomma tugia, tugia egu apaloi tugia moko poipiro egu. Ako pogomma oke logoipei ako pogomma kukupi, kukupi rogoipiro egu igiraiko toi egu akoaike egu, egu basket wearing etei, wearing esiro taa kosiro egu ia so taa ioruro chrise rice etegui, iorurogo lopa tuu ee arukegui egu lopa tuu ee arukare ioruro lopa toi ako rice. Ako rice egu akogere pou toutou magukei lopa moru patagasi half way. Lopa moru, moru patago ropakiro toi tee turuge moru patago topakiro egu ako oke egu tuu mau boil eerugu lopa toi kuporugaka kiro egu tee taim noke logugu lo ia tuu touno sinsikelipoipami ia rice into ako tuu, tuu nagai ekenua ogo tuntugui lopa toi boil eerui. Ako rice lopoi porukiro egu toi testing esiro kuraugu lopa siporotopei. Egu oginogo ia, ia toi kiiisi rice kom posi ee pou rice, egu oiko oke taa muo kigipiro ako oke logomma tuu egu ako muo nke coconut milk hia, moonke milk apo ia kuru, monke kuruere egu ako sosopemi ako egu touno tuu eeta ako monke kuru taa kiiisi rice apakepio egu ako gere monke kuru egu ako. Monke kuru boil eerugu taa ekunua sosopemi ekemua boil eerugu egu iko rice egu kuu porukoi piro egu toi siga monitaim etei, sisa on-otukeigu checkim piro ogino rice kurau taa noikei logiro agino ia kuraui egu toi siporo to pakakei ia into ee pou rice melagu, oke ama ama easy or ama pugupa makaroroge or ee oitaroroge loikene lopa ee prite rice, egu kiesi rice, ego lopa rice lopaturuge nko peresiere sepim eetamoi ia koinuruere. Koinurue re tee easy lopa, lopa torekiro oigamino keitakonogo loikene opengu paigaminogo tata ikorau amo tata egu tee <hesitation> nomaku porukiro egu tee loikene upugu opemgui ako taa rice arukaremke munare ege buinige ama using ee togimoi iko, iko sinto onogosi ee, ee tee nomakuge tee rice noke mugonto an-aruka irou pisigere ogo noke lopa ege buinige tounoke.